Raha ny hoe resaka loko mavo tsy dia misy hoe dikany magnano akory loatra raha aminahy fa araka ny regniko dia hoe tiana vitsika hono izy io.